<noise> <hesitation> Ya! <hesitation> Aomby vaviny na <hesitation> aosy vaviny; mireki-pô amin'ny tômpiny izy satria o <hesitation> igny magnome hanigny izy matetitetiky de tsaroany.